<noise> Noy gargara wontiri e sudu muɗum, noy nga gollirta muɗun. Gargara ne e ɗe anndi sudu muɗum kan woni kaɓɓirde muɗum. Sudu kol kangol woni takutere muɗum, kankol nganginta marefuwel kol nyamata maɗon wodi sudo ɗon woni to lohete ɗon woni, to gollete ɗon woni to waɗete komi. <noise> garagara sudu muɗum kangal waɗirta komi. <noise>